Ta'ayiɗe a fiya kanta je kare ma seɗɗa ha nder suduma koh sudu karema. Sai a tefa capinter wara lara no hani sai o gwada sai o fiyine